اهم مزايا الشهرة انه يعني يكون لك قيمة ومكانة مخصصة في المجتمع وفي العالم وانه يكون عندك يعني فرص مهنية في أي شي مجال حاب تدخله ويكون لك معاملة خاصة ومن هالامور اما العيوب انه يعني ما يكون عندك خصوصية دايما والضغط النفسي ويعني احيانا تضطر تسوي أشياء يعني عشان ما ما يعني تبين اشياء معينة في حياتك